E amin'ny amboà zareo koa fa m- mifandray kôfa fam- izy koa amboa mifankahay amboa mifankahay ohatry hoe amboa kartie raiky, <hesitation> mifagnorokoroko zareo raha ohatra ka misy vaviny ake <hesitation> mifagnôrokôroko vôdy.